Nako menurut ngoji, ao kia manege biasa wa akana wo kia wa campur uku bisa wa akana gauku ma kia ma santan manege bisa wa akana gauku, nako ma igono bisa wa akana o kia dabu dabu <hesitation> kiali wo wosi ganu de bira juga kai dadi, pokonya bermacam macam sayur wa akana wo siganu de o kia igu- santan loka i dadi. <hesitation> kiali <hesitation> pokonya sokmanege dika.